Ny <hesitation> lion zany da anisan'ny biby fanta-danja fa matetiky manambaka olo afatsy indraika avao amin'ny andro rehetram-piainany. Na antogny mahatonga azy <hesitation> manao io fihetsiky iô da fanampiany ny fiarovany sy ny fiterahany.